पोपटाचें काय एकवीसिस्ट गुण म्हणजे तो पक्षी मिरची खायपाक रुच अस्ता। आणि पेरां खातो हो पक्षी दुसऱ्यांचो आवाज पासून काढूनका जातो जो आम्ही मुणता तेच पोर्तून मुणता।